Narekko meloq ki mabbissa wajaju amma- ammulangenna ero patamangngi joloq wai bakoroq e narekko engka na iseq na wai bakoroq e remme ni ero wajajutta meloq e isessaq purai matu ero ipatamangenni ato gi yaleggi sabung lettuq mabbusa nakko engka na busana messu weddinni matu le bissai pakei lima le gosoq-gosoq bawang pake lima lima kiri e yawa lima kanangnge yaseq le pasileppo-leppo ni ero le pasigegge-geggeni ero lima e <noise> mappakkoro ko melo ki mabbissa wajaju ipakengeng lima